<hesitation> eeh bhana bi ndakhabola mumaisha ka khumenyeromo haya sana kano sikara amaisha kali ka khale tawe maisha ke sahino kenya abana batsie khusikulu abana basome abana abasome narura khuusikula abakho nende ebendo bubie. Nolala khale mundu yaandikanga omundu kholondokhananga shingana buso mumanyani nende shinga lwo anyola khuba nienye khumukhonya. Sairo kato noenya khukhonya wuwo nomba mukhauwowa boenganya amakaratasi kano baenge mbu yatukha hali shina nomba ali nende bunyoli shina bunyala khumukhonya. Kata nemokhunya kelolokhanga mbu emu <hesitation> emufesere abundu wanyalikhana nande khulundo khana iwa yasoma nande shinyana o nende <hesitation> eeh elimu halinaye mmurukukhu ee nomba mmaisha kekwe. Kho khungangane khutema khuire obana khusikulu basome shichira <hesitation> ee elimu ino niyo ehihana tsieria tsiosi kata ango <hesitation> ali alingambi, lakini omundu yangangana nasomia omwana mwana yesu nakalukhasia ango. Khokhochamo na khuyanza khusomie abana abana banyole elimu abana bano bosi bamanye obulhu obunulu bwe khusoma nishina so that bakhonye abana baba nekhandi batsi bakodukhatsio tsifamily na ne tsijamii tsiefu.